माझा उत्तर ना किदेक कि प्रत्येक माणसाचं स्वप्न असतात। एक तर ता तेच्या करिअर बधाळ अस्पि म्हणजे बारा। काम मेळान सुषागत रवप नाळ्या आपली लाइफ सेट। करून म्हणजे लगीन जाऊंक भुर्गी जाऊन एक खुश। परिवार असलला स्वप्न खायचाय असो दोनाय भितूर। एक खायचाय स्वप्न खरा जाळा म्हणजे तुमचा। स्वप्न पूर्णाच जाळा म्हणजेच स्वप्न पूर्ण करच्य। आदीं आमी कशी सुषागत जाँक शकूनो।